أكبر حاجة انا نعتقد فيها ونحب الناس زادة يتعلموها ويعتقدوا فيها <hesitation> ويؤمنوا بيها أنو كي تحب الخير لغيرك يجيك نتي الخير، حب انت الخير لغيرك واعمل الخير واصنع الفرحة للعباد وحبلهم حاجة الباهية تو وقتها انت يجيك الخير من غير لا تعمل لا ايدك لا ساقك، حبي الخير للناس تو يجيك الخير لك انت.